يمكن في كتير من الناس ما بتعرف لموضوع المواساة ده لكن اعتقد انه في حاجات كتير ممكن تخفف عن الزول وتنسيه حزنه ولا هم انها هي بسيطة اول حاجة واهم حاجة انك تخلي الزول يفطفط ويحكي كل جواه ويحكي عن الشي المضايقه والمزعله تخليه يحكي بارتياح بدون مقاطعة وبدون مغالطة الحاجة التانية مهم شديد انك تأيده تطمنه وتوريه انك ح تقيف معه في مشكلته وانو لكل مشكلة حل وتبرد عليه واخر حاجة تحاول تطلعو من الجو تخليه ينسى الحاجة اللي كانت مضايقاهو اذا كان في حاجة معينة بتفرحه ممكن تعملا ليهو وتدخل عليه البهجة وممكن تدبره لما مع مجموعة من الاصدقاء عشان ينسو المشاكل اللي هو وقع فيها والشي الثاني المهم انك تتابع معاه وتتأكد انه مشكلتو فعلا اتحلت وتقدم له كل الدعم اللي هو محتاجه